<noise> Amign'ny hôtely fisakafoagnako raha ny faragny mora da ny kômpôze <noise> mille ariary fosiny, da vary amin'agnana mille cinq cent ariary, da <hesitation> raha koa <noise> lasopy sinoazy toà <hesitation> mille ariary de efa mahazo, zay.